Tomi vad'ai hosere maude ha duniyaru, aran nii mi tefan hottollo ko kuma dollo mi habɓa ha koɗɗe'am sai mi tefa ɓoggol sai bo mi tefa kaya je wala sembe mi wata ha ɓandu'am sosai mi tefa ɓoggol maungol sai mi joga. Hedi mi Sali pat sai mi habɓa haire ha pelle mai saibo mi habɓa ɓoggol mai ha keshi'am sai midinga vad'ako saibo mi tefan hedi wala murtingal mi vad'a ha gefe-gefe har mi vad'o.